Engka to ro biasa anre-anre akko juppandang liweq kanjaq na tapi liweq to soli na na idi akke mahasiswa e macinna manre-manre makanjaq na deq yulle melli wi paq makurang dui tuli pase-pase mi dui maderri takkiring pole we kampong <noise> erona ero maderri <hesitation> tello mi sibawa nanre tuli yelli ko ko deq gaga tello sibawa nanre ya maderri mi indomi le nasu tapi malunraq mato tama engka to siddi anre-anre akki juppandang liweq soli na pi makanjaq metto yero engka maderri nasengi tawwe spageti ye spageti e maderri kiq melo melli wi maderri pa yacceka-cekangeng sibawa anggota e akko yawa nappa wedding yelli tappa to manre madeceng-deci- madeceng-deceng si yakko aseramae.